Nooq, ku ti mino käest küsütiq, et kuis õnnõ taimõpõhitsit asjo kasutadõh tetäq kolmõ- sääne söögiline söögikõrd, sis ma ütle, et tulõ kasutaq taimõpõhitsit asjo.